Tu'u xëyë, met's xëyë jadun dun nyë ityë, ma'atnëp yë në ko'o awat'stum je'ik i'ityë, në ko'o refrijerador padakëp kap ji'ib myadë ko'o ji'ib i'ityë.